Ман рӯзро бештар дар боғи ҳайвонот гузарониданро интихоб мекардам. Дар он ҷо ман метавонам ҳайвоноти гуногунро аз наздик бинам ва дар бораи табиат маълумоти нав гирам. Ҳавои тоза ва муҳити зинда эҳсоси озодӣ мебахшад. Барои ман дидану омӯхтани дунёи ҳайвонот хеле шавқовар аст.